Ezen we mme edube, gee ezen be eyemi gwood gee egwot irom mme ususome me eni, eni romini deene utak eni ighama ouik igbere gee ozoi igat edi ishi oren gee eyen edi so ini romne deene and imang oveweme omename igwori gee edi ivuu uivi edi izong igham ouile deene ima igoname ighame tore ike mmara mme ishi but age nkomo ugee ano same ebe ate iromirom ame avuu ruma userem ari gee ebu we mmema ejeck egeep odak eni irerume so nwe jeni ijack mma eni mme kaka eduboezen yo orai we mma ke ezea ekpe me edubo ezen and mmame gee utak ighama onik igham onik isaa nne ame mme urum ezen me yene eme idibe idibe ighat eze ke utak oriri we sughurem iyeme isune igat- ezen ineme otuo imuimi gwod ezene mune ezen ireme gham inere zuna ineme gwood me kpa ezene iforo ighara ovug zuma anne igup ezene yene aweeme igatme ibuuame ezen ewe iguipne agwee igat me.